De le train d'atterrissage koa zany, voalohany aloha laha ohatsy i vao hiakatsy igny, igny mba manosiky anazy hiakatsy satsia avion tsy afaky tonga de miakatsy direct eo noho eo sahala am'lekôptera io <noise> de faharoa koa, lafa i koa mizotso mba mizotso moramora i satria misy an'igny pneu igny de tsy latsaky mare zany sady tsy vaky tsy simba <noise> moa olo agnatiny ao koa amin'igny confort tsara.